مرغان ډیر ډولونه لری چی مشهور یی باز دی، شاهین دي، کوتره ده، آ طوطي دي، مېنا ده هېلۍ ده، سپیره چوغکه ده، اوداسی نوری رنګارنګ چوغکې دی چی په مختلفو موسومو کی آ په ونو کی کښینې